Un ventilaol hazi l'airi al repial las sus naspas mu ligeru, empuxandu l'airi palantri i criandu una corrienti d'airi pa refrescá-si.